قبل لا تشتري سيارة أو دراجة نارية مستعملة، افحص بعض الأجزاء المهمة, أول شيء، شوف المحرك وتأكد إنه شغال بدون صوت غريب. بعدها، افحص الكفرات، لازم تكون بحالة جيدة, ما فيها تآكل. كمان، شوف الفرامل وتأكد أنها شغالة. لا تنسى تشيك عالمصابيح والزجاج، تأكد أنها كلها تشتغل. وأخيرًا، اتأكد من تاريخ الصيانة، هذا يعطيك فكرة عن حالتها.